फुलों की फलों की अस्मूधी वनावेला हांके सबसे पहले फौल। एकत्रित करेंके होते हैं फौल के छोट छोट भाग में काट देवें के। होते हैं उक्रा बाद जैसे हांके विर केला के अस्मूधी वनावें के होतो। केला लिए उक्रा पीस दियो उक्रा बाद उक्रा में दून डाल के फिर। से पीस दियो उसमें फिर काजू, कीसमीस, अखरोट एकरा। सबके छोट छोट महिन महिन काट के डाल देवें उक्रा गलास। में लिकाल देवें। और हांके फौल के अस्मूधी तैयार हो जितते हैं।